Fondro-tran̈o amin̈'ny firenen̈ay zen̈y arakaraka ny tran̈o kà. Misy araiky be efa maventy àby ren̈y misy madin̈idin̈iky arakaraka ny kartie kà zio. <hesitation> Farany môra zen̈y eo amin̈'ny vaimily ariary, soasantimily ariary, misy kà nefa ten̈a faran̈y lafo ma- mavita zisika an̈y amin̈'ny <hesitation> un miliôn d'ariary.